Tanka kan ulil ti pen am ƙuuju, longku ulen, tanka kan ulot ƙe maa ti minin ule ulee ta shaani ƙan ɗoo, ding ƙoddinee uleyan shikko ta yuru yoba in ular jeleko, longkuunee pena le te ankuuju le te mo ti minju ulee shin ta shani le te mo ti minju ɗoo. Maa moo ke uleye tankani ye ulil a ti ular shigim telo shie lanoo tere ɗang tanka tere ye ulil teere a uleenim. Pene mo ke uleya ding koɗiɗi ule ta gunni ƙaa pelle tanka ƙan lil ti ular jelenii ɗing ƙoɗɗi ti ulari terei longkuunee pena lamoo ye pa le ankuuno longku ulen, longƙuunee turmaa foki ƙa min uleen ƙpang longkuunee foki ƙaa ulee ta shaani, longƙuunee ye paree ma maa teka oo ule ta gun pena an ƙuuju ulo longƙu ulen ule ta gun sheko ke maa kee, ke maa uleekei ye ta illai shikai co pene ti pen shayi ta shinii pa longku ulen, ule ta gunno le te ƙaa tanka kam ulii, ma nee ƙan ulee shi fuwat ye shin kpumu to ma nee ti mimin ule ɗarang ɗok ne ti minim pi dole tn ti dina ti do shayi in ti sha ta shinii maa ƙoɗɗinee ulanna uleya shik shayi ɗing maa ulilla shuiyani in sheyyo ɗooi. Ta perani ti bi shayi, in ti roona ti bi shayi, maa uleya shik shayi oi leyye ding jwal uleno fo leyye ding jwal uleen kamo shun penna ta mima dok. Maa ƙoɗɗinee ule teeka shikine ye dok, ta illaju ya kwii shin ding maa ka yippa ye ka darangi maa kaa pelle anjiri maa wanna kwii maa tanga tee shigi, digi ding ta illaji ya llo ti ƙungina, ti yallina ti yallina ma yika yallina ta shinii te shuka kaa pelle manni ulei ulanna ƙuunee ɗok ju ye tanka, maa ulannai piddani ta anjiri, ta piddo ye dok to pedddi ding maa pena guni ta illaju yallo ye illaju ya ya ya ya shira oo le te pa ulannai yiu ye ɗokmu mini ƙum pirim mun ta ku mun kuro mu mun ta gbollani maa ularai gbollani ye to shuuka pa oo shun pena shayi shun leka shayi birang maa ƙaa tem ɗo uleenee ta li tamka ye ulil in illai ya ule teerom in maa longku penon shayum, ti li shimi ya yani kaa teerei longkuunee pena shayi ta shinii a lewo in shar ɗokju in kattajum ƙama ye maa uleya ye a peno an ƙuujum ding ƙoɗɗinee anjiri wannani jirani in maa anƙuujum maa wannai jirani in maa anƙuukim maa wannai jirani jirii ka ule tanka ta illajui ya shashshalau, amma maa anƙuuju koo ding ƙoɗɗinee ulannan ye yippa ye darang ye shaat, ye vubna, ye ka ye dimin, ye ƙa ƙiryippa ina ta uleyani ta nemrujui shigi a do shashshalaum a do ya neem. Ta ularu in ula oiddina, ye yun yiri ta yuun yiri ding ti shigi, a do yi ta tee ta- ta- ta- ta yanim ata ya ne em pene maa anjiri maa ti nemru jelei ta yiu gbollani, ta yiu gbollani maa anjiri, maa te nemni jelei ta illaju ka shashshalau long zuunee pena le niyai turmaju fokju ka minju ulem longku ulen longkuunee pena giji shikno fomimaju, pena giji shik moo ti mimju uleenee shim ti sha pena giji shik moo shum dii, ding mo ding ƙoɗɗi ka shayi in maa tem do ule ta li tanka kan ulii in ti ular jele an kuuja ye ular jele in ti shi anjiri, ti li shi anjiri langkuunee teerei moo a shennim. Ti ular jele an kuujui longkuunee teerai moo ding ƙoɗɗi ti minju ulee ta shani ƙan ulee shini ta sheyani te ulee ti li tanka in pen ankuuju te ulee liya tanka in yoju in pen shati longku po shenju ɗok po sheyanju dok longku kuma <hesitation> anƙuuju ti minin ule shima ding koɗɗinee lekan ta shimii in ti shino giji shigi.